د برازیل کارنیوال جشن چې په فبروري یا مارچ میاشت کې نمانځل کیږي. دا د نړۍ په کچه یو له سترو او مشهورو جشنونو څخه دی چې هر کال میلیونونه خلک په کې ګډون کوي. په دې جشن کې خلک رنګینې جامې اغوندي، نڅا کوي او موسیقي غږوي. د برازیل کارنیوال د خوشحالۍ، آزادۍ او کلتوري تنوع سمبول دی او د برازیلیانو په ژوند کې ځانګړی ځای لري